المتحف المفضل لي <hesitation> أو نوعي المفضل المتاحف هو المتحف التاريخي أستمتع بزيارته لأنها تعطي <hesitation> لمحة عن تاريخ الحضارات والثقافات المختلفة أحب استكشاف المعروضات التي تحكي قصص الماضي سواء كان قطع أثرية أو لوحات فنية أو أدوات قديمة <hesitation> أيضاً المتا-المتاحف التاريخيه تثير فضولي <hesitation> أشعر بالارتباط بالتاريخ عندما أرى الأشياء اللي استخدموها الناس في السابق